Pues juech dun oy nëjuëbyë bi'i xëjk xo'ox okyanyë pakya mëd yak adyun pakya jën kuwit'sëp, dun kuxidëp amzo'o bi'i kyëy, pakya kyëy mëdë jyëk, je'eb bi'i yë siemprem, tyam xëdëñ iuk ka ijpä madëyë dun kayëp.